Gny fahaizako gny filtre eau zao: izy misy étage roa zay izy, de gn'ambony aty le rano hodiovina igny, de gnazy ambany aty misy karazany boaty misy vatovato kely zao mitazona ny loto le ndesin’rano baka agnabo aty iny. De misy robinet am’zay ivelany aty mangalaky an’le rano madio.